kiti ti ti ntoo yuku ra ti ntoo yuku ra <hesitation> tyikua ha kuu ntuvi nùù ri ra tyikua kee ntiva´u ha kee ikuii ha kee kuneju ha kee ña tyoko ha kee ti´in ha kee ña isiari yakui´n ha isu ka ntakumi kiti nto ti´sin kuu ra tika ra ntuvi ka ra tyikua hua nùù ri kò´o kò´o ke kee ri ntuvi tyi ñaa ntasii va´a ri tani kuaa ña ta ntuvi ka´ra ntasi va´a ri ra tyi tyikua hua nùù ri´ra tani kuaa ta´ni ini kua´ra sa´ra ni kisia ri kee ri ta in ri ta in ri nta nu ta nuu miiri ku´ri ra ta in ta in ri kee kee ri´ra saa kuu ri ni ntuu kua´ri taku vityu ni kua´ra ntoo miiri mañu ku´u ntukuri´a isia´ri ti ti ti kò´o siasi ñuñu ka ra taku yakui´n ha´ra timasa sia´si ri koo ntayu ka sia´si ri nùù nto´yo in ri sia itu tyitu ri nantukuri timasa ñaka ñaka kuu ku ña isia´ti kuu yakui´n ka ta ti isia´akuñu ka ntiva´u ha´ra tyikua ha kuari sia´si ri kuneju ka sia´si ri ñaa taru kò´o niri ti nanu kasiri ra sia´si ri ti´ín ha sáa ka ntaku mii ri ntuuta ri mañu ku´u ra sia´si ri ta ta´ru ntuta ri kiti ti nanu taku tixu ka ta ku ntikatyi ka taku ntisi ha taku ko´lo ha taku kini kuatyi ha taku tika isia´a ti kuu ntiva´u ha´ra ta tani tani sinu ni isia´ri ra ni sika ni´ñu ri ra tani sinu ni isiari ni tuvi ra sa´ra ntivi ri nùù yaa ve´e ri miiri sini nami kuu nu kixi ri ve´e ri ra ika ra tani kuaa´tu ra natakuii tuuri sa´ña ka kuu ri ntiki taa ti ti ti´ko ti´ko ti´ko sia´si ñuñu ka´ra taku isu ka´ra ni kuaa yo ra intori isiari intori sinumi ri kuari nami kuu nùù ya´a miri kuari ntuku ri´a kasiari a nu yaa ña va´a kuari isia´ri ra tani tani tuvi sa kuu ni ñuu miri isia´ri ra tani tuvi ra sa´ra ntasii tu´ri sa nta ntivi va´a tuu´ri nta´vintuva ri Kuri kee ntuvi nta´vintuva isu ka ku´ri kee ntuvi riso sa´va ri ra ntasii ri kò´o kò´o ko keri nakatye ni